Kua tëtä peru, oyovake reji sërëta bolivia ndive, kuape jaeko quechua reta, oime jeta mbaeyekou oeya arakae vareta, jaereta jekuaeño arete, yembongoipe oyeesauka reta oime oyekuaño inca reta jeko